<noise> waaw loolu day am léeg-léeg nga gis ku yar xaj <noise> mu dëkk ak muusam <noise> te ñu ne xaj ak muus duñ dë- duñ dëkka, waaye nga gis <noise> xaj nga yar xaj ak muus yëpp ñu nekka fi mu ne si be- <noise> benn palaas. <noise> Nga yar xaj ak golo si benn palaas, man yar naa xaj ak golo si benn palaas, <noise> lu kii def bële da koy def. <noise> soo jegee suma suma xaj bi soo soo ko soo ko jegee xaj bi soo ko jamee bu dawee rek golo bi dafay daw. <noise> nekk si kër gi soo duggee si kër gi xaj bi su la mbówee rek <hesitation> su la mbówee <noise> walla mu walla mu tiital la nga <hesitation> nga wéeru palaas soo wéeroo palaas nii su aggréssif sa kaw golo su ñëwee daf laa màtta <noise> kooku nekk la li xaj di def. <noise> am na rab yoo xam ne dañoo jàngalante, dangay gis ku yar xaj, yar sumay <hesitation> di- different rab yoo xam ne bokkuñ nga yar leen together ba pare <noise> ba pare def ko kon ñu ngee jàngalante <noise>